Nema reni te falkə rema este naro ti shit lieꞌ narso matu chai to kwag gonoreman remaman yak lagasteri machi riere maskla bwew to tichingula esterinazli maa este presi matechiwa wremaski tachi tachi makw pachiraga remanchirogak buech nalrgas tosare matachi bawle ma tachichora kwere tachigonrama pach pugtale gtel gundelama pul wawra matechi gokchirakwu ma este agase riga rchite chikulo wnree manchegana ragachemanwo romatechi deseguno asta tu ramankesə estmane to gusrok ese siauchi to gatnik guit futichiguer yit kana gazeꞌ chira gasma chitidiet magol dieron yetsare machol yeguidle lalidgulə to yid muate gud laneras maso mas bibire nace ma tawro madawrema sigak magula sigakə naretushisch chə nomashinazə tu sha tu dilanemareni ga niwachenas mas fácil ronrew aguel fukchi china gase mamuet katechiria mani ahoramasikakꞌ lani wla nore este roebgsini nar wachorema lkansaski nore mastiyidguil nasremachi lankesaremach rakweremash nkwere mashkul mate chiwawrə tokse mara mankə